زه په یوه عادي شپه کې له عموماً له شپږو تر اتو ساعتونو پورې خوب کوم او هڅه کوم چې د خوب ساعتونه مې تر اتوو ساعتونو پورې اوږده شي، البته دا هم هڅه کوم چې زه په دوامداره ډول اته ساعته ویده شم، ځکه چې وقفه يي خوب هم د خوب کیفیت راکموي او داسې ښکاري لکه موږ چې سم خوب نه وي کړی.